بلی زه په دې خبر یم چې پشتو ژبه د نړۍ څلورمه نامتو ژبه ده چې په خلا کې خبرې ورباندې شوي دي دا کله چې عبدالاحد مومند خلا ته پورته سو په هماغه ځای کې د وخت ولسمشر ډاکټر نجیب الله سره پشتو ژبه خبرې وکړي او همدارنګه په دې وخت کې ده د خپلې مور سره هم په پشتو ژبه خبرې وکړي نو پشتو ژبه د نړۍ هغه څلورمه ژوندی پياوړي ژبه شوه چې په فضا کې ورباندې خبري وشوي نو ځکه ويلای شو چې پشتو هغه نامتو وياړلي ژبه ده چې د فضا په برخه په کې هم ورباندې خبرې کیږي

زه په دې باور یم چې په ودونو کې د خوښۍ د څرګندولو لپاره مختلفې لارې، څخه استفاده وشي. یوه دا چې خلک په کلتوري لحاظ یو بل ته مبارکي ورکړي؛ دوی په کلتوري لحاظ باندې، موږ د هګیو جنګول لرو، په کلتوري لحاظ موږ خوسۍ لرو، په کلتوري لحاظ موږ د خوښۍ د څرګندولو لپاره موږ موسیقي لرو او ډول لرو، همدارنګه <hesitation> اتڼونه لرو. نو دا هغه لارې دي چې د هغه ودونو پرمهال باندې خپلې خوښۍ ورباندې څرګندولای شو. نو د خلکو څخه هیله کېږي هغه لارې انتخاب کړي د خوښیو د څرګندولو لپاره چې هغه مشروع لارې وي، هغه تاوان رسوونکې لارې نه وي، زیان ونه رسوي، بلکې هغه داسې وي چې یو بل ته ګټه ورسوي، د زیان په ځای باندې یو بل ته ګټه ورسوي.

د دې کتاب اصلي موضوع به دا وي چې اول ځوانان په خپلو ځانو باندې کار وکړي، خپل ځانونه پیاوړي کړي، یعنې په دې معنا چې اممم ځوانان وړتیا پیدا کړي. دوی زده کړه وکړي، د پوهې ترلاسه کولو سره کولای شي چې دوی پیاوړي شي، نو کله چې وړتیا پیدا شوله بیا اړتیا ډېره ده. نو اوله مسئله به د وړتیا وي چې هغه په زده کړه په پوهه سره کېږي، دویمه مسئله به دا وي چې دوی به د نړۍ مهم ټکنالوژي کې پرمختګونه وپېژني او د نړۍ د داسې مهمو پرمختګونو سره به آشنايي باید په ډېره کچه شي، په زیاته کچه شي پسې د مثال په توګه اوس په وخت کې د ای آی پرمختګ دی د مصنوعي زیرکتیا چې هغه پرمختګ دی، نړۍ په هره برخه کې اغېزمنوي.همدا رنګه په اوسنی زمانه کې باید د ټکنالوژی پرمختګ وپېژندل شي، په اوسنۍ زمانه کې دا د اقتصادي پرمختګونو او اقتصادي جوړښتونو وپېژندل شي.نو بله مسئله به یې هم دا وي. همدارنګه ټولنیزې اړیکې، ټولنیز جوړښتونه دا باید وپېژندل شي، د دې تر څنګ نړیوالې اړیکې باید وپېژندل شي. همدارنګه اخلاقي مسایل باید وپېژندل شي. د دې تر څنګ ډېر نور مسایل دي چې په دې کې دخیل دي.دغسې او د همدغه کتاب برخې به وي.